Ntaka saa chi maku kotoyo chi jani nkakan kajiyo ma in yuku te o saa ja ku kuanyo te kontekayo.